Be watan goro ha nder mai, sai pusa dum. na'urawol mai ha nder mai be watata kala kuje chattudum pat ha nder mai, kanjum bo do mari jamde ha nder mai je biddata dum pusa dum.